केल्क्यूलेटर एक असो मतलब वह मशीन जासी बनी नहीं जी नहीं। की जोड बाकी ये करें वो काम बच्चा नका लिये या कोई दुकानदार हुया। सबका लिये आसान रच केल्क्यूलेटर फटाफट बटन दबायो। और जोड बाकी करें कि काई आया गटाओ बड़ाओ माइनस करें। जट से वो कोई सवाल कोई जबाब आई जाए जो काम है यो केल्क्यूलेटर इना काम करें। ताकि वो गिताब कापी पर जोड बाकी नहीं करनू पड़तो हैं। एक आसे करी ले यो बहुत आसान सरल तरीको रच केल्क्यूलेटर को।